aku eme nggo aku cuci lime aku olong kawe di rinso, eme toe manga rinso aku olong kole ngo one kios di kut ngo weli rinso te cuci lime. Eme kole weli rinso hitu ga, aku gah siap wae. Poli hitu celup one mai hitu sekoen lime daku selama ca menit, poli hitu ga emi laku rinso na one lime, na one nata lime. Poli hitu ga gosok gosok harus keta bersi ca ca ise kut bersi de di'a boto manga kuman one lime. Kong ite eme nggo ga hang apa ket toe ma pikir kuman kole one lime dite ga ai poli cuci bo ga.